Amae ta ko mbovɨ ko anoi korepoti, jokogui ramo ko amaeta mbovɨ ko aekata jare oupitɨ ta ra seve sepuere vaera aja iru teta kotɨ jare aja jokotɨ ambuaja rari mbutu